टूथपेस्ट दाँत सफा करन, ताजगी देन और स्वस्थ दाँत बनान ताहिँ बहुत मद्दत करत हए । खास करके टूथपेस्टको काम: १. दाँत सफा करन: टूथपेस्टमे भओ फोमिंग एजेन्टसे दाँतके जरमे जमे खाए चिज, प्लाक, और ब्याक्टेरिया हटान मद्दत करत हए । २. दाँत मजबुत बनान: अधिकांश टूथपेस्टमे फ्लोराइड होतहए । जासे दाँत पक्के होतहएँ और दाँतमे लगनबारे कीरा, दाँतकी गडबडीसे बचात हए । ३. दाँनतकी दुर्गन्ध हटान: टूथपेस्ट दाँतके सफा रखानके सँगए मुँहमे ताजगी और मिठास लातहए । ४. गमकी सुरक्षा करन: कुछ टूथपेस्ट गमकी सुरक्षाके ताहिँ विशेष रूपमे डिजाइन करे होतहएँ । जो गमको रोगके रोकन मद्दत करत हए ।